Sadu motu kan musti dutu tatum kure pe'nen tu setu apu'na kepa nera rumai' makan dinututu kure otu oraan takuman ungkan ti'i kerut ni sedap rumae goeno tu a musti tu pakan lako kera dona ta'an sekita neke dutu moki man mungkan wi tung kure wo kita domutu pe'pe en dungutu pe'en kita musti rumping. rumping ye ai padu tuan tape'en pe'en tude tu pe'en cakalang ka apa ka apa pe'en nasinan satu dutu tawitu rean taloko pompong dedamut kayu wela ko kuni tu wotu pe pendanan du si won lakotu witurumping welako baya ubumbu bumbu ti'i witu edon manaitu timoka popom, salimbata kuni wotuluntu tamo tu pakan talako kriakan di nutu tabi tongkure sakitan na kudutu moni tu sio rumae ma telanta serinte ose puyun kumang mawadi wadi kerien kita awos penitu sakitar dumutu kukis remetule salesa le salesati'i were tu wewit keria rumping tasomiwok kukis lamet. Ti'tu kukis ne tonsea pako im pako kukuren wuwi ti yo nuwiti kayu on weam po'po sobor tu wotu saputetan kewia de dina wotu si rontan tatu mamowaleiko kukis lemet tuwean lakoto toyo wela kotoyo tun sedep pe'ne tu mananam sedap tukanenta wotu itau ta lucu lesa lesa leangitu lesa-lesa tu. tu wea tawiturumping satu witu mo rumping tudu tu tamo dutu tatu momoali ngarani tu kukis lemet winean nuwitu wompopo sobot wo gula batu wotu kayo nta motu mayeni tu mine samu tuwi tuwitu loyang tu weta tu dedi na, wituang ye dedi na ti'tu tusapu tenta, sapu tenta tutupa atora kosusungan tu paweto lesa-lesa satu witu mo lesa-lesa ti'i tuweta moto rumping satuki meraka mo tuminem moalimo kukis lemet sapako inose tonsen tonsea iya isak kumano kukis lemet sedap rimae wome kekedua-kedua pelakoni itu kukis pondang mendo mo pondang ita motu papa tiren pine tiro podang ya'i wotu pondang ya'i mosti pikulentu kereia lepen Satua pawean taragi de kukis ne tonsea tu musti pawean malem pen lealepen tu pukulen peke ure ure tu pukulen pe'en de tu du tullako lumeka-leka lako gaga deri pako inong kukis ne tonsea ya'i lemet, wo wompako ingkukis pondang wong kukis cucur. kukis cucurnya ai sedap remai dei capase ma mengento ni tu wea jenis wotu rentalekong kayu manis tu pa gorengen talako tuluimping jadi pakado tapadu tuan kule rumping wole salesa